Bammponge mbe mu n-chii, bamkponge oshe mbe mu n-tong oshe kparan A oshe mu ne babat be biixman ekyu. A oshe mu kparan, naog yee nang yee o-man ekyu ke kyise nkyi kyinong aciring aciring biifang eten mbyi mbyi ne baba+ne biibyan, a byifi byi-tyem kambyi, oshe ookyii kanongbiibyimbing mbyi ke byikat ke byikit, a byifi byi. wun ngbonyambu-jwom be okakane oo-twom o-fu be byi-kii ti byikit eten kparan a kyifrene, banyam bujwom ba a amu a-ti ng kyikit eyen kparan, bonyam boojwan o, aarwoma-kyi u kanong eren ba mu okakara a-fu, be byi-kujwap omu mu onong a byi fi byiting omueten o-ce. a a-jwap a-firi ng ne orwon Nang yee nang yee ti kafa kyise eyen, kparadadat, a-ti. buko kyise kparadadat buanre efyi e-man ebe. a bwan eyen b a-kyu anyi ke kafa kyi bam a byikit biitim efyi e-man ejwom bwan eyen n̄ ng byikit enen kparadadat byi-kye okakaon ofe, ke na nyi nke mu ne busa o-shwom be Me bamkponge mbe eji mbe mu n-chii bamkponge kyifat A a-bube ekpa a. kyifat, n-tyem m ebin afee n-fyem regi, n-fe okwa n-yip byishuryi mbyi na byi byi-kpang byifat ba-dapang abvom n-baming o mee o-na, m-bafe byiru A m-fe byiru, n-fe anyong, ne barkuning d, nkere bii byaa bii-kan n-kye onet mu mu o-wubi ng o-bawubi bii byaa, a ada-wubi biibyaa. byiru buchi ewa eechiA bii bya bii-kan ǒ ke kyifat, a-kyeng banet mbe mbe ba-wabi ng biibyan, a ba-wobi, ewa nyi e-kpu, a-sun ewe eyem e-kan me to onet kyifat mu mchi bamkponge bayep A be-tyem kyikit, wofe n-fe bayep ke kaaning kambam a ba-byi dyise dyibonge n-yep kambyi n-tyem kyi-ree kanong kanong kyi-man ebin ebin etenge a n-tyem ene, bayep ambe mbe baa-byi dyise, n-sim m dyibing n-yip kambe n-wum N-man e kyie chiom kikure mu okagara mu kor chiom ke oshio chi kanki-gi-kan nfe a-gi-bi aje achad mpket e-eked bangkonghed mu-bi-chi neng bangkonghe be’ bayep beneng akpek a-tiem bayeh eyen a-tiem kan-be akpet o-kyie baned bafum benoub be-yen ke-bafam bewoub be-yen-ke bayep-kayen, atuom bichi bi-yen-y’-be tuom bichi bayeb na-tuom bichi bayeb bofu bu-nung ke bayeb bayeb bayen ba-kpe achii. ba-kpet a-chi, ba-kpet ejed esor me-eyie, aa-mna ke-deng esor mu-eyie eveṉ owagara o-ku-be-kyie akouga. o-shuom-kiked- nhi amuneng-ki ne-kyi o akpuga a-bayep- eyen ba-da jie a-faie-kedeng ki-jie deagara o-kyi-o chiom.